Fuburoos éni ubaaj fo, aw béŋa fo miin usus butumi. Uŋoot uyuhohul, nugoor épaat miin usus butumi, nuting muting uboñul, aw bégoor épaat yayu miin utaas butumi jambi bufoŋo. Uting daal muting, nuwar uŋa fuburoos fafu miin uburoos butumi jambi bubaaj gafooŋ